Tarihi lesdi mai kanjum on do mari mahol je hollata ragare duniyaaru. himbe lesdi mai do yaha mahol mai be yaha be mofta ha totton be wada Lamar be jonde ferto.